<hesitation> Karazagna tsakitsaky mbô fohaniko agnatin'ny herignandro zao misy eo am'telotelo karazany ake <noise> <hesitation> ndraindraiky mividy brochetty de mividividy eo am'dimy ake foagna de ndraiky mba magnano tôno akôho hely eky ndraindraiky foagna de <hesitation> raha ohatra kôa tiatia hihinagna poulet rôti regny de magnano poulet rôti.